Danuun tchi rug ra tëxnu, tchi rug lanninú, nare brug lannia tchi, tchi xila ni na doctor, quibiu ni binietch chadny, tchi quibnuni binietch rgyb xganu ni tchi, com bxi raba bend ni, tchi chi ndied bend ni tchi quibnuni binietch rgibnuni the queity gyan mew rh, con jabón cun riad ni tchi cuez nú gibiz gibiz ni, tchiru ndib bend ni zth. <noise>